Nyé ŋ'tɔ, akpanyédzia, né ŋ'tsuvia lédzim, éyé ébé nu dzédzi nuŋ, ye ŋbé ma ɖéa, ma gblɔnè bé, fofovi, vayi gblɔɛné tɔnyéwo. Yi atavinyé ya gbɔ. Na gblɔnè bé, ényĩ yé ɖoyé ɖaɖa bé ma ɖéo. Né eyi, naɖo ŋ'tsuvia ɖaɖa dzilawoo gbɔ. Yé wa yi yé, étɔ wò wo a hlĩ nuke yé wohɔna lé woabe aƒemea. wa hlĩ nɛ. Né o hlĩ nɛa, éyé ba gbɔva bé, mé yi tɔwoo gbɔ, o glɔnum bé énuiké énuiké ma na ya. Ã, né eteŋ lɔ̃ né enɛa, bé ma ɖéo. Ŋtsuvia tsã, né éaɖéo tsutsutsu kpoa, a dzi nua. anɔ dzi nua atsɔ fiã wo ŋ'tɔ. anɔ dzi atsɔ fiõo. Vɔ né édzi nua, a vayi dziwolawo gbɔ. dziwolao ayɔo, abiwo bénaɖe, éwo yé ɖo améya ɖoɖa yewoa? Na bé ɛ bé ye ɖoe ɖaɖa. Eyé ɖoé ɖaɖa gbɔo. Né étɔwo wo bio woa, ényɔ na woa, mia xɔ nua, étsɔ ma va ɖo ya va dzo lé gbɔ. Ɛ, nyĩ ŋ'tɔ bé mi né xɔɛ. Etɔwoo tsã a biɔ wo nɛnɛ. Né etɔwoo biɔ nenema, éɖé fiɔ̃ bé, afiké edza dzo lé wagbɔ ava yi nɔa, ele nyanyame nɛ dzilawo. Ele nyanyame nɛ srɔ̃ɖeƒé tsã tsi nɛ edzayia. Enu ke o tsɔ ɖe na srɔ̃a, wa trɔ va hlĩwo nɛ srɔ̃woa. Ewɔ afɔɖéɖé amave éma. A gba trɔ a dzo. Né éyia, ava yi dzi, atsɔ hĩ va. A tsɔ ava na. Wa gba yɔwo ké, woa gblɔ̃ na wo be, srɔ̃woo va. yewo tsɔ, yewo hlĩ srɔ̃ɖeɖe bé nuwo nɛ. Nu hlĩhlĩawo, woawe ya ye bé hĩva. Enyɔa? miaxɔɛa? A hlĩ wo ŋ'tɔ tɔwo tsã. A hlĩ etɔwoo tsã tɔa, a hlĩ tashiwo tɔa nɛ. Ba tso wó kekeŋ a tsɔ hĩva. Wo ŋ'tɔ tsã anɔ nyanya lé dziwome be amema, edza ɖé yé le yébé dzilawo gbɔ tsutsu ɛma. Kpoa, evɔ baa bava tsɔ nua na nɛnɛma. Etɔwoo a gba yɔwo atsɔ glɔnɔ. A biɔo alɔ̃nɛ bé ɛ fima yi yé yele éma. Gbémagbéa, né etɔnyèwo xɔ nuwo dzago voa, O nam mégnã, srɔ̃ɖéƒéa tsã nya, ŋtsuvia tsã bé amewoa, gbemagbéa, né mi gblɔ̃ɛ daɖɛa, Ŋ'tsuvia, tasinyɛwo, atavinyèwo, woawé yé ava ku dzidzɔ tɔxɛ ɖé. Mia nɔ fima. Mia ɖa nu mía ɖu; mia klã wo. Ã! ma klã dzinyĩlawo bé égbéa, mélé dzo lé mia gbɔ, nyétsã mava yi ɖo nɔƒé nyin. Méa ɖé srɔ égbéa loo. watsã wa gblɔ̃ nawò bé, Ã! gaƒoƒoa dé, ayi fafɛɖé. Kpoa srɔ̃ɖeƒema nɔna tɔxɛ. Tashiwoo ava Do dzidzɔɛ nɔo, ava kplɔwo lé dziwolawo gbɔ tsaĎ atsɔ yi srɔ̃ɖeƒeamɛ. Nenèma yé bé nɔna le mia gbɔ yéŋ.